मावका बुक शेल्फ खूब आवडतात। मी जेव्हा जेव्हा लायब्ररीं वाचय असलें तेव्हा तेव्हा माका बुकशेल्फ ठैसरले खूब आवडत असले। माका आमच्या घरा बुकशेल्फ करपाक जाए असलें किद्याक तर माका ऑर्गनाइज्ड बुका दवरोळीली खूब आवडतात। मी एक बुका वाचपी किदो असई मणण माका खूब आवडता बुका।